إذا كنت مضطر باش نزرع الأكل نتاعي نتصور نقدر نعملها، أول حاجة نزرع الحاجات الأساسية كيف الخضره نتاع الكرنب الطماطم و البطاطا و الخس، و نختار الأرض الي فيها تربه خصبه و نشوف كيما لازم كيفاش نسقي النباتات و نحافظ عليها من الآفات، تزرعهم في وقتهم المناسب حسب الموسم، نتبع الطرق البسيطه.